Ebien yi mu dze, ͻdwontonyi a ͻagye dzin paa na mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ osiandɛ adwontofo a wͻagye dzin nyinara wͻ ͻman yi mu no wͻ sika. Wͻdze hͻnho wͻ ahotͻ, biribiara wͻpɛ dɛ wͻtͻ biara so wonya tͻ. Obiara nyim hͻn, biribiara wͻbɛyɛ biara so da nsew, eyɛ mpo a wotum frɛ hͻn ma wotwa sine ahorow a nkankaara dɛm nkorͻfo no mpo no wͻnnyɛ sinetwafo.